сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
өздеріңізбен подкастымның алтыншы эпизодында қауышып отырғаныма қуаныштымын
кезекті қонағыммен таныстырмастан бұрын ыыы бесінші эпизодта қонақта болған асхат еркімбайдың байқауы туралы естеріңізге салғым келіп отыр
әлі де болса тыңдап өз жауаптарыңызды жібере аласыздар
осы уақытқа дейін бес жауап келіп түсті
асхат қазір іс сапарда ол елге қайтып оралғаннан кейін жеңімпазды бірге анықтайтын боламыз
тағы бір өтініш эпл подкаста тыңдайтын тыңдармандарыма арналады
ыыы міндетті түрде ы өз бағаларыңызды қойып кері байланысыңызды қалдырсаңыздар өте керемет болар еді
бұл менің подкастымның тыңдармандарының қатарын көбейтуге мүмкіндік береді
ал бастадық
алтыншы эпизодымның қонағы сүлеймен демирель атындағы университеттің профессоры масс медиа және кино зерттеушісі әрі мен танитын жалғыз еркек феминист молдияр ергебеков
молдияр сәлеметсіз бе менің ііі подкастыма қош келдіңіз
қош көрдік саламатсыз ба
ы бұл подкаст ыыы сегізінші наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында шығады
осы ретте өзіңізбен әйел құқығы қазіргі таңдағы әйел жағдайы өзіңіздің соңғы жылдары жиі талқылайтын қазақ медиасындағы әйел образы сияқты тақырыптар аясында сөйлескім келіп еді
жалпы енді сіз өзіңізді әзіл шыны аралас ыыы ер феминистпін деп атап жүресіз ғой сондықтан сізді де келе жатқан халықаралық сегізінші наурыз әйелдер мерекесімен құттықтасам болады ғой деймін
әрине әрине рахмет
мен үшін бәрінен де бұрын жаңағы әйел құқықтарының мерекесі адам құқықтарының мерекесі
сондықтан да ііі менің де мерекем болып табылады
сіз енді мен білгелі бері ммм мхм жалғыз мен танитын ер адамдардың ішінде феминист еркек сіз ғанасыз мхм
ал бірақ бұл сіздің сөйтіп өзіңізді өзіңіз таныстырып жүргеніңізге ы насихаттап жүргеніңізге бір үш төрт жылдың жүзі болды
осы уақыт аралығында феминист ер азаматтардың қатары көбейді ме мхм
і негізінде ііі көбейіп келе жатыр деп і айта аламын
астанада мына мысалы үшін ыыы назарбаев университетінің студенті бәлкім уже түлегі болып қалған шығар бейбарыс сейтак бар
өте маңызды бірі ыыы гендірлік теңдік мәселесі бойынша
оның сол ы назарбаев университеті студенттерімен бірге ііі жасап жатқан бағдарламасы бар үнемі сол гендірлік мәселелерді көтереді
одан оразай бар ыыы оразай қыдырбаев
әрине жаңағы осы гендірлік теңдік мәселесін қашан да көтеріп жүреді әрине ол бір активист емес десек те мысалы үшін ыыы фейсбуктағы постарынан ыыы көруге болады бұл мәселе жайында жазатын
одан да басқа не балу бар мысалы үшін ыыы на степ степ медиа порталының бас иә данияр қосназар
яғни негізінде ыыы жылдан жылға көбейіп келе жатыр
ер адамдар өздерінің ішінен сондай әйелдің теңдігіне байланысты батылдықты ы көре бастады деп ойлаймын
сонда феминист ер адамның бойында қандай қасиеттер болуы керек
феминист ер адамның ыыы бойында менің ойымша бәрінен бұрын әділетке деген сенім болу керек
әділет ізденістер болу керек және адам құқықтары табиғат жануар құқықтары деген сияқты
яғни негізгі мынау ыыы тіршілік құқықтарына деген сенім болуы керек
бұл ұғымдарды тереңнен адам ойлай бастаған кезде негізінде уақыт өте келе жаңағы ыыы адам құқықтары деген ұғымға бара бастайды
адам құқықтарынан жаңағы әйел құқықтары деген сияқты ұғымдарға бара бастайды және бұл мәселелерге байланысты санасы оянады мхм
сіз енді ііі жалпы феминизм мәселесін әйел құқығы мәселесін енді зерттеп жүргеніңізге біраз жылдың жүзі болды ғой
ыыы соңғы бес жеті жылда айел құқығы мәселесі қалай да бір өзгеріске ұшырады ма сіздің пікіріңізше
ы менің пікірімше яғни ы заңдық тұрғыдан қандай да бір өзгеріске ұшыраған жоқ
тек осы екі мың жиырмасыншы жылдан бастап ауыр қылмыс болып есептеле бастады
бірақ жыныстық ы зорлыққа тек қана әйелдер ұшырамайды білесіз ер адамдар да ұшырайды і балалар да ұшырайды деген сияқты
і сондықтан да бұл тек қана жаңағы әйелдердің жағдайын жақсартатын емес
жалпы қазақстанның а зорлыққа ұшыраған ыыы азаматтар тұрғысынан жаңағы әділетті аз да болса жаңағы қалыптастыратын жағдай деп ойлаймын
ал одан басқа әйелдердің жағдайы жақсарды ма жоқ менің ойымша ешқандай нәрсе жақсарған жоқ
ііі әйелдердің жағдайы сол күйі иә мхм
мемлекет әлі де болса әйел мәселесіне гендірлік мәселелерге құлағын жауып отыр
бірақ бір айта кетерлік жағдай әрине әйел мәселесі жаңағы медиада болсын ыыы әлеуметтік ііі медиада болсын ііі көптеп қозғала бастады
адамдар ііі өте сондай патриархал сексист көзқараспен айтса да бұл мәселе қозғалып жүр
ыыы сондықтан да менің қазір көріп отырған бір ғана оңтайлы жағдай осы деп ойлаймын
өзіңізбен сұхбаттаспастан бұрын бірқатар і сіздің сұхбаттарыңызды интервьюлеріңізді і қарап шықтым
жалпы барлық жерде сіз енді айтатын месседждеріңіз бірдей иә өйткені журналистердің енді қоятын сұрағы да бірдей
жалпы осы уақытқа дейін сіздің айтқыңыз келген бірақ менің әріптестерім қоймаған қандайда бір сұрақтар болды ма осы әйелдің құқығына байланысты
негізінде мәселе белгілі судың бетінде қалқып тұр мәселе яғни көрер көз көреді
сондықтан да осы кезге дейін қойылған сұрақтар негізінде бәрі бір біріне ұқсайтын сұрақтар
әрине жаңағы феминизм дегеніміз не деген сияқты сұрақтар өте көп
маған қойылатын сұрақтардың бірі осы
иә бәлкім осы ыыы бес алты жыл болған шығар сол жаңағы қазақстан қоғамына феминизм дегеніміздің не екендігін түсіндірумен әлек болып жүрмін
сегізінші наурыз мерекесіне байланысты ыыы ешқандай сұрақ қойылған жоқ
яғни сегізінші наурыз қалай трансформацияланды мхм ііі сияқты сұрақ ыыы қойылған жоқ
ы бұл да өте қызықты тақырып негізінде
жаңағы сегізінші наурыз бұл ыыы алғаш жаңағы советтердің ыыы нақтырақ айтар айтар болсақ жаңағы большевиктердің ыыы билікке келуімен бірге ыыы
орта азия ыыы халықтарына мемлекеттеріне келген мереке еді и алғаш келген кезі
тіпті қателеспесем алма ы оразбаева германияда болған үшінші интернационалға ма барды ғой деймін егер қателеспесем
клара цеткиналардың қатысқан жаңағы әйелдердің сегізінші наурыз ы құттықтауларына жаңағы мереке ретінде құттықтауларына барды ғой деймін болса керек жиырмасыншы жылдардың соңында
ііі яғни алғаш келген кезде бұл жаңағы феминизм бұл жаңағы социалистік көзқарас арқылы келді
одан кейін бағана айтып өткенімдей советтер кезеңінде әсіресе ііі алпысыншы жылдар
әйел і эмансипациясы әйелдің еркіндікке ұласуы мәселесі көтерілген жоқ
тіпті әйел қайтадан неге айналды үй үйдің мебеліне айналды
ы мысалы үшін мынау кімдер бейімбеттер ііі жүсіпбек аймауытовтар әйелдің еркіндікке ұласуы менен ұлттың еркіндікке ұласуы арасында бір паралелдік көрген болса
сондықтан да жаңағы ақбілекті күлпашты жазған болса елуінші алпысыншы жетпісінші жылдарға келген кезімізде
бұл ыыы жаңағы қазақ әйелі керісінше жаңағы үйдің ііі бір бұйымына қайтадан айналады
яғни ы консервативтік көзқарас патриархалдық көзқарасқа көзқарастың обьектісіне айналады қайтадан
ал тоқсаныншы жылдарға келген кезде жаңа жаңа ұлттық мемлекет құрыла бастады қазақстанда
сондықтан да әйелдердің де жаңағы бейнесі образы
бұл әрі діни консерватизм әрі і жаңағы дәстүрлі консерватизм яғни ұлттық дәстүр консерватизмнің салдарынан екінші планға итерілді
ііі көзге көзден таса болды десек те болады
әрі ресми тарихнамада әрі бейресми тарихнамада жаңағы маңызды болып табылатын желтоқсан оқиғасында
әйелдердің маңызы қаншалықты жоғары болса да бұл тәуелсіздік жылдарындардағы дискурстарда і әйелдер оншалықты көп айтылған жоқ ы көзге түскен жоқ көрінген жоқ
десек те дәл осы жылдарда сонымен қатар жаңағы әйелдердің құқы үшін еркіндігі үшін күрес басталды
ы бұл да өте сондай ыыы қызықты бір кезең
сондықтан да тоқсаныншы жылдар советтер кезеңінде сегізінші наурыз алғаш жаңағы нағыз әйелдердің еркіндікке байланысты мәселелері айтылатын күн болып қалыптасқанменен
уақыт өте келе жаңағы елуінші алпысыншы жетпісінші сексенінші жылдарда және тәуелсіздік кезеңінде сегізінші наурыз мерекесі әйелдерге сыйлық берілетін
ыдыс табақ берілетін олардың қаншалықты нәзік жан екендігі айтылатын сондай сексист патриархал бір ііі мерекеге і айналды
сондықтан да әсіресе мына екі мыңыншы жылды жыл жылдардағы феминист қозғалыстарының ең негізгі і ерекшеліктерінің бірі
бұл сегізінші наурыз мерекесін сексизмнен құтқару болуында жатыр
жалпы неге бізде қоғамда бұл мереке трансформацияға ұшырады
неге бізде оқыған әйелден көзі ашық әйелден өзіңмен тең әйелден қорқу үрдісі басталды
бұның себебі неде деп ойлайсыз өзіңіз
бұның себебі сол жаңағы ы алпысыншы жылдардағы біздің жазушылар ы сол кездегі зиялы қауымның ыыы басым көпшілігінің еркек болуы
және олардың да жазған мысалы үшін әйел бейнелерінің өте сондай қалай деп айтсам болады патриархал құндылықтардың жаңағы тасушысы болуынан ы туындап отыр деп ойлаймын
мысалы үшін анау кімнің мен өте сондай ііі ең қорқатын нәрсем бұл қартайған кезімде альцгеймер болып өлу
ыыы адамның атын жаттай алмаймын
ұлпан мысалы үшін несі повестінде сонан соң анау шырағың сөнбесіндегі әйел і кейіпкер
екінші дүниежүзілік соғыстың алдында жаңағы бір қазақ отбасы ресей жаңағы советтер менен польшаның шекарасында әскери қызметке кетеді жаңағы еркек
тахауи ахтановтың романы ма сонда
иә иә иә тахауи ахтановтың романы
сонда жаңағы соғыс басталып кетеді
ана әйел қазақстанға қайтады еркек жаңағы соғысқа араласып кетеді ғой
иә сонда мысалы үшін ыыы әйелдің сол шекарадан осы қазақстанға дейін келуі жайындағы роман да жол романы ғой негізінде әйелдің жолын ііі түсіндіретін роман да
әйел кім әйел сол жол бойынша екі үш еркектен бала туады ғой қателеспесем мен бұны бала кезімде оқығанмын
осылайша яғни әйел неге айналады да ыыы ұрпақ не қылатын қалдыратын ондай бір репродуктивті машинаға айналады романдарымызда
одан басқа мынау гүлнәр әбдікееваның да кітабы бар өте керемет
ол жерде де мысалы үшін жаңағы ана образынан жаңағы кинода болсын әдебиетте болсын өте көптеп ы қалыптасуы да осы алпысыншы жылдар
ы патриархал көзқарастың қалыптасып жаңағы түсінуі осы алпысыншы жылдардағы зиялылардың консерватив көзқарастарынан көзқарастарының себебінен туындады деп ойлаймын
яғни оның артында ешқандай бір идеологиялық саясат жатқан жоқ ол бір жеке тұлғалардың ыыы патриархалды көзқарасының нәтижесі дегіңіз келе ме сонда молдияр
ұлтшыл идеология бұл жерде бар әрине
бірақ мысалы үшін өздерінің алдыңғы буын ы ұлтшылдарға қарағанда бұл яғни алаш ордашылар немесе түркістан социалист ұлтшылдарға қарағанда
алпысыншы жылдардағы ұлтшылдар әлдеқайда антимодернист еді ммм мхм
яғни біздің алғашқы ұлтшылдарымыз керісінше өте модернист болған болса ал алпысыншы жылдардың ұлтшылдарына келетін болсақ
ы қаншалықта біз өзіміздің түп тамырымызға түссек соншалықты дамимыз деген ііі наным сенім болды
сондықтан да жаңағы анау көшпенділер эпопеясы жазылды жаңағы романдар ыыы
одан да басқа көптеген жаңағы тарихи романдардың жазылған кезеңі ғой сол алпысыншы жыл мхм
бірақ қазір қанша уақыт өтсе де сол үрдістен әлі айнымаған сияқты
иә иә сол ііі сол үрдіс ііі өте қызық
жаңағы біздің қазіргі кездегі ұлтшылдарға ықпал ықпал ететін идеологтар бұлар ы алаш ордашылар емес
і ұлтшылдарымыздың негізгі иделогтары алаш ордашылар немесе алғашқы ағартушы ұлтшылдар емес сол алпысыншы жылдардың ұлтшылдары негізінде
есенберлиндер және тағы басқалар
бұл өте қызықты нәрсе әсіресе бұл гендірлік тақырыпта
көбісі мирасты яғни мұра етіп мына патриархал көзқарасты жаңағы жиырмасыншы ғасырдың басындағы ұлшылдардан емес сол алпысыншы жылдардағы ұлтшылдардан мирас етіп алған
сонда идеалды тұрғыда егер і қазір сегізінші наурызды біз қалай тойлауымыз керек
бізде әрбір мерекеде мысалы үшін балалар күні ме балалардың мәселесі қозғалуы тиіс
тәуелсіздік күніміз бе тәуелсіздікке байланысты мәселелеріміз қозғалуы тиіс
және әйелдер халықаралық әйелдер күні ме ііі әйелдерге гендірлік теңдікте не болып жатырмыз не істеп жатырмыз деген сияқты мәселелер қозғалуы тиіс
әсіресе жұмысшы әйелдердің жағдайы
мынау үйлерге барып жұмыс істейтін әйелдер бар білесіз олар ііі әлеуметтік тұрғыдан ешқандай қорғалмаған құқықтары
және тағы да басқа көптеген ііі әйелдердің жаңағы еңбекке байланысты ііі мәдениетке байланысты денсаулық сақтауға байланысты
экономикалық жағдайларына байланысты ііі және саяси жағдайларына байланысты мәселелері қозғалуы тиіс
осы ретте бірнеше ай бұрын бәріміздің назарымызды бұрған тағы бір оқиға есіме түсіп отыр
жас журналист фариза оспанның бастамасымен ы қарақат әбденнің ыыы сен қазақтың қызысың мақтан ет атты кітабына біраз зерттеу жасағанымыз бар
ы ол жерде қазақ қызының орны келіннің орны әйелдің орны сипатталып түрлі шектеулер көрсетілген
осы ретте неге қыз келіншектердің өзі осы патриархалдық құндылықтарды ұстануға тырысады
қате сана деген ұғым бар қате сана бұл ыыы жаңағы марксист ыыы теорияның ыыы идеологияны жаңағы ы суреттейтін ұғым
бұл көзқарас бойынша мысалы үшін айтады еңбекшілер дейді ііі өздерінің құқықтарынан құқықтарын іздемейді
неліктен өйткені оларға ыыы жаңағы ммм ыыы сол жұмыс істеватқан завод фабрикаларының иелерінің идеологиясы әбден сіңдірілген дейді
сондықтан да еңбекшілер өздерінің құқықтарын іздестірудің орнына ыыы жоқ мен жалқау болдым менің аталарым жалқау болды сондықтан да мен кедеймін
сондықтан да мен мына адамның жалшысымын
ал бұл адам өте көп еңбек етті аталары көп еңбек етті сондықтан да бұл бай деген сияқты бір жаңағы қате санаға ие
дәл осыған ұқсас мысалы үшін жаңағы ұлттық мәселеде де иә көптеген адамдар айтуы мүмкін
мысалы үшін ой біз қазақтар егер орыстар болмағанда бәріміз сол жаңағы орта ғасырлы сияқты өмір сүрер едік
ііі орыстар келді бізді құтқарды сондықтан да орыстардың тарапынан отарланғанымыз өте жақсы болды дейтін і қазақтар да бар
ііі дәл осы формуляция арқылы әйелдердің жағдайына қарайтын болсақ
әрине жаңағы ыыы ғасырлар бойы келе жатқан патриархал идеология тұла бойына әбден сіңіп кеткен әйелдеріміз өте көп
сондықтан да жаңағы қарақаттың және басқа да ііі әйелдердің бұл ыыы патриархал ыыы құндылықтарды дәріптеуі
оларды ы расында да бір табиғи ретінде көруі ыыы сол марксист айтып өткен қате сана деген ыыы ұғым ұғымы арқылы түсінуге болады яғни түсіндіруге болады
ы әрине бұл үшін не істеу керек
бұл қате санадан арылу керек ііі және ііі идеолгияны бұл идеологияны қалыптастырғанда қалыптастырғандарға қайтып беру керек
рахмет айналайын мына идеологияңа менің өзімнің басқа идеологиям бар деп айта алатын жағдайға келу і келу керек
бірақ ол үшін әрине бір сыни көзқарас ыыы бір ағарған көзқарас міндетті түрде қажет
сіздің қазақ тілді медиа медиадағы әйел бейнесіне оралатын болсақ енді ол кітап болсын ііі медиа болсын ііі бәрінің бір негізгі мақсаты сол патриархалды ыыы идеологиялық сананы иә ұстап тұру
мысалы сіз айтасыз ыыы қазақ тілді медиада әйелдің образы ол яғни қасиетті ана образында немесе жаңағы сексуальный обьект ретінде иә иә мхм
ал одан басқа тұрғыда қарастырылмайды
әйел иә ана ретінде суреттеледі і иә болмаса жаңағы жыныстық обьект ретінде суреттеледі
жай ғана әйел ретінде ыыы адам ретінде суреттелмейді
иә міндетті түрде оның ана екендігіне ыыы ударение жасалады екпін беріледі
немесе жаңағы ыыы тәрбиелі екендігіне сондай не жасалынады ыыы екпін қойылады
кейде қоғамдағы кез келген мәселені ыыы үйленумен ііі шешуге болатын сияқты
ы соған қарамастан бүгінге таңда ыыы ажырасу ы фактілері өте көп кездеседі
біз мынау онда бұл отбасындағы негізгі мәселелеріміз не деген сияқты сұрақтарды қоймаймыз
ііі тек қана ойбай үйленіңдер ойбай тұрмысқа шығыңдар ойбай жаңағы ыыы бала табыңдар бала туыңдар деген мәселемен ғана шұғылданамыз
ііі ммм а так бұл өте үлкен көрсеткіш
яғни әлемнің көптеген елінде жоқ мұндай көрсеткіш
и мың адам үйленсе соның бес жүзі ажырасады деген нәрсе ііі
бірақ енді көпшілік қоғамда қандай да бір мәселелердің ол ыыы қыз балалардың тұрмысқа шықпауынан туындайды деп соған кінә артады феминист болады ол не деген сұмдық
ыыы отбасын неліктен отбасыларымыз ажырасып жатыр деген сұраққа яғни жөні түзу ыыы ұстанымы дұрыс ыыы жауаптар табудың орнына бірден жаңағы сол әйелдерді кінәлай бастайды
ыыы өйткені жаңағы әйелдер тұрмысқа шыққан жоқ немесе жаңағы тұрмысқа шықса да жаңағы ііі күйеулеріне бас көтереді деген сияқты жауаптар іздеп табады
ыыы бұл жай қарапайым адамнан бастап сол жаңағы үлкен ғалым айтуы мүмкін осы былапытты ііі
еш яғни тереңінен ойланбаймыз яғни
отбасы мәселемізді қоғамымыздағы отбасыға байланысты мәселелерімізді тереңінен ііі ойластырып оған дұрыс ііі жауаптар таппаймыз
көбінесе осы қайтадан әйелдер кінәлі ііі болып шыға келеді
ііі тағы да бір қызығы мысалы үшін үйленбеген әйел мен тұрмысқа шыққан деген сөзі ұнатпаймын тұрмысқа шығу сол үшін де үйлену етістігі әйелдер үшін де ііі өтеді
ііі әлі үйленбеген әйелдерді жаңағы жағдайын қолдана отырып мысалы үшін мынау қарапайым адамымыздан ыыы парламенттегі депутатымызға дейін жаңағы көп әйел алу мәселесін мысалы үшін қозғау қозғауға тырысады
и осылайша ыыы әйелдердің қалай деп айтсам болады адами тұлғалығын аяққа таптаудан еш арланбайды иә иә сондай да мәселеміз иә
олар енді сол а үйленбей қалған қыздарды құтқарушы адам образына енеді де ол қыздардың өзінің үйленгісі келе ме келмей ме ол жағын талқылау талқылауға бас қатырмайды жалпы бір сөзбен
әрине әрине ы біріншіден талқылауға бас қатырмайды екіншіден мысалы үшін ыыы егер сондай бір заң шыға қалатын болса олардың ешқайсысы сол үйленбеген әйелдермен үйленбейді
барады да жас қыздармен үйленеді менің ойымша
яғни бұл жай ғана қалай деп айтсам болады ыыы бұл ыыы мәселе емес қой негізінде
бірақ бұны мәселе етіп көтеріп сол мәселені ыыы арқылы жаңағы өздерінің ы арам пиғылдарын іске асыру ғой негізінде
келісем сізбен молдияр
мысалы сіз өзіңіз жақында фимагораны ұйым ретінде тіркедіңіздер иә лейла екеуіңіз
он тоғызыншы жылдың соңына таман фемогора қоғамдық қорын лейла махмудованың ыыы төрайымдығымен басшылығыменен құрдық
ііі немен айналысамыз біз әйел мәселелеріне байланысты барлық тақырыптармен айналысамыз
і бұл жаңағы мәдениет ііі экономика саясат ғылым ыыы ғылыми зерттеулер ііі ізденістер і мониторинг
ііі және тағы да басқа барлық мәселелерменен і айналысуды біз ііі алдымызға мақсат етіп ы қойып отырмыз
ііі қоғамдағы жаңағы сексизм мен патриархал құндылықтармен күресті негізгі міндетіміз деп білеміз
ыыы сол ы қазір жайлап бастадық
ы өзіңіз де білесіз жаңағы фемагора деген біз жылда ыыы фестиваль өткізіп тұрамыз
биыл да құдай қаласа осы ііі сегізінші ііі наурыз халықаралық әйелдер күні күнінің кешінен бастау алады
ммм бұл фестивальге яғни не жайында айтатын болсақ ыыы қорымызда да сол жайында айтатын боламыз
ыыы көбінесе ы қоғамның гендірлік і теңдікке байланысты біліктілігін санасын арттыру ыыы осындай не і істермен айналысатын боламыз
молдияр бір і қызық жағдай мысалы фемогора болсын ыыы тед икс абайстейдуман болсын иә елдердің мәселесін ііі қорғайтын алаңдарда мен осы соңғы жылдары бәріне дерлік қатысып жүрмін
а десек те бір байқағаным ондай шараларға көбінесе қыз келіншектер ғана келеді ер адамдардың қатары өте аз
бұл ретте ммм бұл әйел мәселесін тек әйел әйелдер ғана талқылау керек деген сияқты түсінік ііі бар сияқты
неге ер адамдар келуге ііі қашқақтайды
жаңа сіз өзіңіз атап өткен феминист ер адамдардың қатары да өте аз мхм мхм
бұл жаңағы қоғамдық қысым деп ойлаймын
жаңағы менің осы ммм гендірлік теңдікке сенетін ыыы еркек достарым ыыы мысалы үшін кейде ойларын ашық айтпайды бұл мәселеге байланысты гендірлік мәселеге байланысты
оның да себебі ретінде менің ойымша жаңағы неден қорқады ғой деймін қоғамның айналасындағылардың туған туысқандарының
ііі мама папасының не айтатын жаңағы сөздерінен і жасқанады ғой деп ойлаймын
негізінде феминизм бұл батылдық қой
яғни өзінің рухынан сол әділетке деген әділетті қоғамға деген батылдықты тапқан адамдар ғана ашық түрде айта алады
өкінішке орай жаңағы бұл мәселеде еркектерімізде әлі әлі де болса жаңағы батылдық көрмейміз
десек те екінші жағынан мына нәрсе де маңызды
ііі әрине гендірлік теңдік тек қана әйелдердің емес еркектердің де мәселесі
десек те әйел құқықтары әсіресе ең бірінші әйелдердің санасында оянуы тиіс
і өйткені бағанағы анау еңбекші тап пен билеуші тап арасындағы қарым қатынасқа бір аналог жасайтын болсақ
билеуші тап ешқашан еңбекші тапқа ооо кешіріңдер сендерді жылдар бойы ғасырлар бой қанап келдік деп айтпайды ғой
дәл сол сияқты бұл патриархал ы құндылыққа ие адамдарда әсіресе еркектерде
өйткені көбіне көптеген еркек солай ойлайды патриархал ыыы құндылықтар жақсы құндылық ііі деп ойлайды
өйткені жаңағы өзін қорғайды деп сезінеді солай деп ойлайды
молдияр уақыт тауып түнгі он екі болса да сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет
ыыы тамаша көктем мерекесі қарсаңында менің тыңдармандарыма қандай тілек айтасыз
сегізінші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын
әйел және еркек жалпы гендірлік мәселелер жойылған бақытты ыыы балаларымыз ііі дін аман ііі жақсы бір қоғамда кездесейік
жақсы бір қоғамды бірге қалайық деген і тілекпен
бәріңізге сау болыңыздар деп ол қоғамға қашан келеміз молдияр
ол қоғамға қашан келеміз ііі бәлкім еш келмеспіз
бірақ бұл еш келмеушілік ешқашан і біздерге бір бөгет болмауы тиіс деп ойлаймын тосқауыл болмауы тиіс
күресе береміз күресе береміз күресе береміз